Leɓi honduko musuru. Leɓi gonɗi honduko musuru yutuɗi e ɗon. Ɗume ɗi nafirta musuru, ɗume musuru waɗirte, ɗi ɗon leɓi ɗi latani ɗun hono kanji matirta hune, huna e nder niwre nden nokku fu to ɗi memi muduru e wawi sendudugo huna on ko wodi yonki na ko wati na hayri ɗin na ko fofota ɗum. ire ɗe ɗe kulle kume e ɗi matina ɗum hunene ɗo goɗɗum yottaka na goɗɗum nati ɗum